Shár aké khiní-kūnī, san tən, py’əík wānh santən aké funi-k’aí. Kuni, asən-h a ʒə ku swāgh ku iya kù` rəg yí wánh jiní-di kú rəg kár aké funi-k’aú rí kūnī, bē di kūni shə shād rəg beī ʒəu ⱱunī, bujiú a jú rəg yí kūní, bəg ʒāpər a kū rəg yí kūní, kūní ba shə rəg sə beí jir re. Jiri-bujiú a kú rəg yí bəgk bəg ʒəm jirí eh t’əngh kūni ka’hn sə shə bəg bəgk diri bəg-ri bəg shə ʒang, bē ȧ rəg na abō məri byi-í rí – amma ʒəm a kān bəg t’ōp, ꞌb, bəg rəg shə abō t’ōp’b shiú má rəg b’eí rəg, bəg rəg ná ré məri t’op’b, shiú ma ba yei máng, bəg rəg bān, n rəg ya k n kāng rəg bē ké funi-k’au bəg ri bəg ya noū-noū bəg k’aí máng jiri kai’ mang ya dda á py’ək bá santən bəg ká-hn waí funi-k’aí, a rəg beí diri abō nou-pinú bəg yí nəm aha-nh asəin-ī bog, bog shād rəg ya wú shangha-ī abō bō piní. Á rəg yí bəg bujiú, nujiú a bəg rəg wá, and bujiu amma rəg yí jiri kūní trí – a nād ʒapər n rəg yí kūníkūní rəg wá, bəg má wá ʒapər rəg, a wǔd bog bujiú aré yaú whuh ri-bəg ma, ammá wǔd bəg bujiú rəg aré yaú wanh rí, bəg rəg dwak n jak, a rəg bān shə, bəg rəg sə na wō yak’ənəgh, ama yé rəg ʒəu bəg rəg kang-rí n yé kar abō funí-k’a kūní bá pyak pyak, kūní ka-hn san tən tūn a bəg nəm yiri nəm a rəg pyak kú rəg yak sānú ʒəun, pəna, sārə kūní riga n hwaí rəg, bəg hwaí shə àjáná wanh a hō bəg n kahn rəg yi bəg yādda a pyak ʒə́ bəg bəg hwaí a ka-hn rəg pyak ré janá-bəg ná nəm. Kūní bá san sānà.